إذا كان تفرغت تلات ساعات في اليوم, نحب نقضيها بين حاجات مريحا ومفيدا, أول ساعا ممكن نقضيها في م- نعمل شويا رياضا, كيما نمشي وإلا نعمل تمارين في النادي, ونمشي للصالا الرياضيا, من بعد نحب نقضي ساعا أخرى, نقرا فيها كتاب, وإلا نستمتع بالموسيقا الهاديا, في آخر ساعا نحب نستمتع مع العيلا والأصحاب, في مكان هادي, وإلا نمشيوا نتمشيوا.